Kuivaminõ? Noh, sis ku ärq kuivat as'a, sis, sis tä nigu ei lääq hallitama ja ei lääq mädänemä. Ja sis tä saiski ilosahe.